כ'וואלט איר געזאגט אז ס'איז אינגאנצן אקעי, ס'נישט קיין פראבלעם, אז ס'מאכט זיך ביי יעדעם איינעם די טעותים, יעדער קען צוברעכן א טעלער, ס'איז נישט- ס'נישט איר שולד און דאס וואלט איך איר געזאגט.